कसाव आपल्या कवचां असता जो बाहेर येण तेचे दात खूप धारदार असता। आनी हॊ प्राणी बरो सुसगात चालता आनी उदकां रवता जो जमनार पासून रवोंक जाता।